Waaw man suma bésu xew suma bésu wedding nii laa bëgg mu mel sama bésu wedding moom wax masha allah dama bëgg mu xumb, mu neex ku ñëw kontaan sama bésu xew moom bëgguma moom xew mu am nii ak nii ku dem mu ne ma xewu diw lekku ma lekku ma loolu moom ñaanu ma ko yàlla ko ci suma xew what suma xew moom dama bëgg képp ku fa mun ti ñëw rek mu kontaan mu nekkee fa jàmm mu ñibbee fa jàmm. Sama xew moom ñëpp laa bugg ñu kontaan xew bu neex, xew bu dul yomb ci kooku xew bu dul yomb ñaanu ma xew buy bu dul yomb xew bu xumb rek laay ñaan na na am musique na am lekka na am naan na am lu bëri kay na am foofu noonu laa bëgg suma xew mel ëllëg.